A chaniana chuntaa gunia la la k <hesitation> ixin k <hesitation> ixina ya la thi thi thingeba ux'eba unchixin ya la thingeban ke nthia thinga nchian tak'eni 'ia tuchina 'ian ngunchi xi ne'ia baye thi nuguan gunisu nk'e cosa' takje takjean unch g <hesitation> ixina yaa yala ya thingi jna' ba thingeba yan thi thingeba yethi <noise> thi cosas takjeña nchia kunia la ya la tsangathe ba thin ye ba nchia thiye <noise> tsangathe ba chujni o ni songui ku <noise> a la thingeba nchia nixin nchi ncho nda thji thji nano na xran nch'i xrueba thingeba nch'eba kunia. <noise>